تمد لباليت تعبيه بالما تحطو لين يسخن و يغلي مبعد تجيب لحشيش دو تاي تحطها تحطها فيه <hesitation> مبعد تعاود تشعل لغاز ولين يعاود يطيب و يغلي مبعد تزيد السكر على روحك <hesitation> و لين يغلي و يطيب و من بعد تصبو في كاس تاي و سافا